Yalla e hani en fu ummoɗen ndoroden janngen, janngnen lumaako e hala cede huna non ko hani tawe ko hani sanne e hani tawe, a hani sane anne kowa e anndi lumo muɗum e yehirta, noy lumako e tawa e yehirta leydi Adamu e hoyrima muɗum e yiɗego e nfafomuɗun e ko nofata leydi. kanju wiete economic e finance e hani taye di janngan.